Gavərma hə i na a səda ndu məra, anə hə i wa. Vala kənda da pa a pa a pa a anə hə i nə wa. Sənda gwaatə yi a vala kənda da pa a wa, a vanyi səda ndo məra aka njikə nda i mava kənda i i a uya biyama u dəhə sənda ndo mər wa. A vanyi vala kənda da nda ndo mər wa. Nda haaɗa u vala nda ama sakan na ma a ka taki sər zoa na njo tsakətə yi shambi anə hə i i i ga nja uya biyama u dəhə sənda nju məra i i dzau dzau nə nju uye nju gwa a sakana. Amma nda haaɗa, amma sakanə məno ɓwanya na, vala kənda a da nə mən wa. Ə ja inə hyo la a ngani tswangtswang a lalabiyatə dza. Ko bari janə nda ngyartə njo gəga tanyi wua, gyang u shi mər u shiu dlədla ki anə mən, u dlana wu i i, u ɗa tsəu vanyi səda da ko mər nda u u vala nghə wa. Macha kwa hau nda chi kwa, ndo kina shil chiya chiya mən wu i i. Ndo kina shili, bada dəl wawa a wawa a inga ndo shili fa abiya, ndo fa abiya mishishiwa ka nda ɓatləbiya. tsa aka ɓiti a a u uye u tsəmərdzə kwa. Bada njir gwaa kalfi ndo uya kalfi, ndo fa a ndu shi sa nju ki ɗəlna ko kuma nju uya sərsum nda u vala nji nə i i. Macha u mər nda ənga, njo na ah, amma sakan nani janə kəl da nə dəl wawa a wawa a u da i i. A da vanya vala da nda ndo shili i anə dəl ingə ngə ngə wa. To laku da nda yo na bəra na a Aku dzam bəra njirawawa a hə i kəmən ina, u vala nda u ma i biyama nə nə ma ir hə i na a biyama anə talaka wa. Nanda kərnənda ngə ndə zəni. Dəhə sənda u shili talaka u uya biyama ni, ba nda kwafəna nda ɓəla ɓuya səkənda wurnya ndə nda ndə zənə nacha gə kər kərnənda ana ngulisha a ana nda njigə nda i i, nacha tanyi ngə ndə zəni. Ndo ɓu chadi hə i na ndo biya ɓu a biyatə hə i voa i i, ndo ngya mən məno sa wahala. A da vanya səda ndo mər anə mən nda məno na janə wa. Macha u mər nda vanya səu da da ənə mən wa. Da bada sərsum nə nani məno sa wahala sakan na macha hau tə nda chi kwa i i, nda ndo vala mən i i namən mava kənda i i nda u uya mən sərsum nda məno səma mənakəu makər u ɓuɓuchi. Amma nji kaɗan nani a da nji oal wa nda ko uya ndu səm sərsum mənakə mbudla, nda səm puchi nda nda səm a ba akəu. Amma nanda ko sau yiɗau ndə mər ndə ndəndə na ndo səm sərsum ndo uya nyi ndo səma ana sə ina tsa nda i i. Amma namən vala kənda wi naya u dzam nda yo dzama, a vanya vala njirawawa a hə i nə da anə mən wa. A shandə mən tə nda dagəryi kər kərnənda ngə ndə zəni. Bada laku inə sakan na wi lakur wi naya no ɓwanya nə nani lakur səya kəea, gavin mota hya atə kəea u zədi, zədi u mutuku u gu laku nda u təra shi hong. Mota kəra həti bəji oal oal oaləu. Ma bəji nda para nda shili vuya ɗa ka vuya ma a nənyi ja, kər nda ka shi ta ina mota anya laku, ka ka dzəgwa ma i ana hi, hya ato mutuku ka səya mbalwaha. Mota do nau nəu laku ngə wa. Macha gwamnati u vala nda ndo nda ɓatlə laku nga, tsakar bada sərsum nda njo zuya ki nda, njo nau uya nju fa ati, njo shi səm suku ni, nju uya kwaba, nju tsa alenya haji ni. Amma gwamnati a shar məntə dagəryi, kər bəji nda ndo gwa a nji ja ka nja ɓəl zaɓe nda ka nja ɓəla hətə nda nda ɗa nanda ngə a kəra nji, bəji ngə ko ma ka, ko maa dzau dzaukura laku, kəl ndə haɓa ga ki həya hi. Ngama mya gwaata? Ndo gwa a hya ta i a hin nda. Tsaka nda ɓəla ɗa ka gavərma i i, nji nda u təɗə nji i i. Amma wi nə məno ma i sakanna, a sə da matsa nda na ndə wa. Bada ma nji nda wurani ga fətə nda ndə ɗa nanda inga gavərma, ənya ndə far na vi inda ndə ɗaka ma i inda wa. Amma macha dur, ndo ɗənghati. Janə bəji nani kaɗə ɗa, bəji kaɗə ɗa, fa ngo zəbiya ngani, məno fara la a nda i i səkəu. Laku ingə dzau dzau dzau na, akwa nga, kəlnda nda shi ta i ja nda nyi na tla gəzhi anə nji, bəra ya ma nyi ɓəla hətə ea nani hi ta i hin ea, i ɓəla ɗəa, eo shi ɓatlətə hi laku, eo shi mərtə hi sə wi nənə na. Dəl kəhi ngo da nga, har sa ɓiti u shil dlana hi ki u shil hwi u mələm nga, eo shil fa abiya, eo tsəkəbiya, eo labiya hi <hesitation> məhu ɓiti i i. Tsaga bada ɓiti o shili u təra gu mbəta a do ɓə nahi wa, əngə sə inda ndo shili jijiga i i. Amma sakana, ənga sakan nani bada para shili ɓiti u mələm i i, laku i i dzau dzau u, a vanyi sə da wa. Ya əngə fa na fa, ma ndə shi tliya gəzhi ga təra, vanyi fa səkəu, ma bəjir ə bəji na njo ɓəla chanja, nju ɓəla fə dzə nji nji nda u shili dləutsə cha nda səkəu, ba alenya nji ɓəla shil səkəu nda ɓəla shil tla gəzhi səkəu. Ma bəja ɗa ənga, ma ndə təra shu atsəu nju do la a nda səkə wa. Kər nda vanya fa səkəu, ma fa ɓəla shili fwaɗəu, fa fwaɗa ɓəla təra biya, nacha ngə ndo ɓəla shili səkəu ndo shili nəu nji. Ko ma ka, ndo ki həya ngha. Amma ba sakan nəna, a vanya vala kənda da pa a pa a pa a anə nji nda <hesitation> fətə nda atə vi gə nda tə sakang ngə wa. Nacho gwaatə məno sa wahala, u ngya nda məno ngya, u dəhə sənda məno məra, kər wahala ingə məno sa.